सुभ पहिलो जो सोप बनावणा वास्ता सामग्री को चाहीजा बा आपणा हुओ जरूरी है। सोप बनावणा वास्ता आभू फेहला देसी दालो रो उपयोग हुवो है। देसी डाल हे स्वास्थ्य का लियौ और सोप बनावण वास्ता उपयोगी हुवो है। सोप बनावणा वास्ता सभू पहला आप दाल ना भेज्यो करहां दस-पंद्रह मिनट तक राख्यो है और हुंगा बाद में साफ करर् औ बिना गसो का माध्यम उ बिना गैस पर राख्यो है। बाद में उन में तेल और नाक मसाला थोड़ी देर चमह चू हिलायो करहां। हिलावणा री बड्ड में बा डाल थोड़ी रसीजन उबलाय करहां है इनम थोड़ो खटास लावणा वास्ता इनम थोड़ो मसालो डलयो करहां। बिना लोग पीवण री वास्ता भी उपयोग लेवो है।